Ri wa este kinb'an njel ri chaak lo ke es qu ya' kintaqiij ne wa, wa'chi wa'chi' ko'kwik las venas wu ya' wi' y las fuentes kinb'an este chu wue tziij ruk' <hesitation> nk'ej alambre negativo, positivo rech kobre i pues nab'ey kintioxij chi dios verdad para ke xtyaa wu sab'iduría wa'chi' k'olik wu, wu qaxla'neem wachi' xtin riq ya' are' wun chek wa' wun chek wu kinb'an wachi' kintijuj más este, este inayudante albañil njel wa'i, i are' wu chaak tjin kin b'an.